ବ୍ରାଜିଲ ସଂସ୍କୃତି, ପତୁର୍ଗୀଚ, ଆଫ୍ରିକରୀ, ସଦ୍ଧେଶୀ ସଂସ୍କୃତି, ସଂଗୀତ, ନୁର୍ତ୍ଯ, କଳାର, ସମ୍ରୁଦ, ଇତିଯାସ, ଫୂଟବଲ, ଲୋକୋ ପ୍ରେଖଲୋ। କ୍ରିକେଟ ମେଂ ହୋତା ହୈ, ଫୂଟବଲ ବହୁତ ଅଖ୍ଯାର ହୈ।